In einer Beziehung ist für mich das Wichtigste, die Ehrlichkeit meiner Partnerin.

Ja ich lese gerne Bücher und zwar hauptsächlich Krimis und ab und zu Fantasy.

Am liebsten mag ich den Herbst. Und zwar den Anfang des Herbstes, weil es noch angenehm warm ist und gleichzeitig noch nicht kalt.

Mein Lieblingsfach in der Schule war Mathematik, hauptsächlich weil es mir einerseits leicht gefallen ist und gleichzeitig es mir Spaß gemacht hat.

Ich arbeite in einem Büro und habe es mir angewöhnt abends nach zwanzig Uhr zirka ne Stunde lang spazieren zu gehen, währenddessen hör ich mir Podcasts an oder Hörbücher und ehm dadurch wenn ich wieder zuhause bin, bin ich ausgepowert und müde und gleichzeitig hab ich Bewegung gekriegt und eh nehme dadurch nicht zu.

Ich lebe in der Nähe der Nordseeküste und gefühlt gibt es immer Wind. Mal mehr, mal weniger.

Nein, ich habe kein Haustier.